<hesitation> aya to, aya ndauta vjarnukghwa ghigh ali gdass cha kwargorikwarna daurada warwiwud gole to baghurankwa da birvichgurankwa kda ai magumag ski nachske nganagamva zdadaghgur kana kanahcha chna kura ibza nachke zuda bzavaha agur chachama bza chana aya na aya wiskada mahguri mahwuda chnachske chkaniva ska sih skina kwargura a'a magummamagwa nga ngagwar ana magwa giɗachgwarva aya wiskada kwarguri kwarwud manna awurervaha mdach milnana mba ghigh ali gdass vaha kwarguri kwarna gole ayda wurada kwarwigh gole makda kwayalka wuliwagha manwigh gole yagdiwudga vjarha ga zigha naya aywurada kwarwi wuda ngua. an nasankwada kwargursawud kada mchumcha vama wiskada kwar wuda chsau hina milnan zan kwari laɗ titkwe kacha thgava vjarha aya nga thaghniva sihskikwar mahgura aya wiskada kwarguri kwar wud kna gurankwa chachama, nahblak mani kuɗ chkawud gure kagurnah za'u ganise nahblaguk skwiga ghaichgura aya anganiva gatnaft dvachwudgurki ke kajuda skarniska <hesitation> de duna aicha zaɗhaddunawudske ai skinacha baka gwadjgaft kwakwara manskid karfichka hakana aya chachamvakada bi askina da bibaka aya kakadaju gatknugat skin wuda ka parɗkniparɗa aicha kaghacha manaraya aya na to gurunkwa chachama skinada manuman gurankwai wiskada kwargurikwar ghigha ali gdass na kwargurikwar nchske Ngagurchamna ktham daya golivo to gurankwada chachama aya wiska da mbaɗgurai mbaɗaghba magnugur gharchgure to dangharchgura agur magnivo dangharchgure ah nakwara daman mbɗatwartagh haka to sirda chachamman mbɗakwarta chna manhughah zne sirdaman hunga chana aya naya sunuk makngathdagha azagh ngathghad snok chagha azdatchana azaghngathghad gwaghcha azdatcha nine ambaɗghu nahana dilna mɓale ana dilna kada makmura aya wirnada kwar gole sau nahanam sabisa kadamakda kwaryi wuda anghanaghaka mchi wudacha wura jagjagya to aya chanaya to aya chanaya sunukcha baighsircha makagha chanaya sunukcha dadaghsircha makagha aya kadawur aya wiskada kwarwud chana gole tama wudakwa da dachachamankwa skida giɗugida gurva wiskada chamgurnicham wudan giɗachgurka to ni bika <hesitation> laɗsana kna lagursagchanda mbai wai kana kda kaɗchgurda chine aya da chnanuchana ne ka chnuwa ngan chnu kanavo aya aya kaɗda malhachkine kada kaɗ njkine batbata chinste a laɗga ali gdass ali gdass na zɗachista zaghknasana kwarghvama nacha kwarwigha a nacha ske nahcha kwarba aya zɗachinste da ngɗaninkwava ska makchinte makda kada nghigh mikte anagole zaghda dghayau aya lachgkna kaɗtada chine aya wainsag gha a ghwa. a aya naiwudcha kwar la. a ftghwa. a <hesitation> aghighe. Chalaɗga bza gole manwi gole cha ghwa. a sanigha <hesitation> ai wiskida makwudda kwara makda ngathgha zga wirwud kna naiha ngathgha maka naiha snuk maka bayaghnagh mak naghngha kava vjarha nghangha kava snukcha dadnagh naghnghakava vjir vjirchka dagharcin naghnghakava aya wikida kwarwudka vjarghua kna durankwada chacham dghar chgura magwma magwa tunanichgura kagur giɗu giɗa dazɗa nacha mbaldo zanisa gamghaghsire nakwal mbalduwa ada kwandama chkinina ahan dakihana to aiwiskada kwarghmane thanghe a a. ga dgaraiga pakuɗani ska wa. awaɗ ghakwa anankwa vama zaɗi nis wuliwavama wiskada makghighda kwartri kwara kwarnachske vjarha chagha agana mak mana hniva naluwa hniva amana sana dghindghine ainighighnkwada mchumcha mana dakwarwigh gole ai sirni kaghi dghidabe kwarlaɗambe gagna kana zɗa chinch gwaghaudakiha dakihana zgha gurankwada chachama makda kwarwigh gole fta gole. Aya kwalighighe vjarghuwa mak karfi ghuwa kada wurghudaft ghwa. a ha manwizaghba azghe to da kwarwigh gole ai kwargurigh laɗtitkwa ngagur chanchanava wanan aya wisida kwarghe gurankwa magwmamag gharchgurankwa zɗa chinchgur laɗchaghamwai zgighvama ghigh ali gdass vama wiskinada makda kwardil mbartchwigh gole kwakwara a ha goliba to gurakwada chachama skinada mba gurankwa kagurda chine kwara ali gdass che chkwarne a kadachnava gur gole azgurga mgurimga ske ni skiskivama chan-nchke skida huɗihaɗa maniw zgha gole niska kwarguri kwragh goliba ato ghurankwada chachama vjarghuwa kwarguringuragh nachski kwargha kwargurigh laɗ gathgha kuɗa to chkansana gubkɗai gurankwada chacham skinada mangura